han legume-na ɲure san han legume-na boni ma tete han legume-na tua mi bi amɛ a ji pin ere a sunu wo bɛ ju han mɛ han tua mia mi bin han'a wozoma betin wozoma semaine ere to han ja'a <hesitation> bie oni suani mu oyi mina amu be beso mɛ toujours a'o a'o heri mu a besin awe o ho zio ou bien a'o bemusi frigo amu han bɛ pɛ samaine-na beɲu wa da yamu tomu mian ja